מִן אַלְאַפְדַל תִּכּוּן מֻתְפַאֲל חֵית אֶתְתַפְּאוּל כּיַעְטִيك אֶלְקֻוַּה וְאֶלְאֻמֶל בַּאש תְּוַאגְּה צְעוּבּּוֹת אֶלְחַיַאת, אֶלְמֻתְשַאאֵם כּיִשוּף גִּיר אֶלְצְּלַאם וּמַכֵּלְקַא חֻלוּל וּלָקִין אֶלְמֻתְפַאֲל כּיִשוּף אֶלְנוּר חַתּّى פִּי אֶלְצְּלַאם.